Anoti it nguatiga nguatiga, dadakuati ná kennré inió dueñoté nradakuaña, te kudiniti xhí no xa kua iin musico un tambor, tenati xhi taxa baila tambien baila por que lo enseña uno sí.